No mími moini min moo kámiro kámi oxu. Dõk móo momuźonene pur ka- ka- kámis oxu. . Ẽ- ẽ- ndovõ dóo meine kámis nízo moġuroemi edialeneḃay doeḃami kapeñe, numuḃadiaa áhaŋuġahuyẽġapeñeġo. Muiniġaɭo kátaw ámãġamiro, níhuyen kapeñeġo. Muiniġaɭo aŋenilele wao nitandomuśemiri, níḃeloġapeñee. Dóo méineġamikom, dóo dõk kámis.